باش نبدلو ليكوش لشي دري صغير تنحطوه فشي بلاصة مستقيمة و نتأكدو انه ماغاديش يطيح من تما من بعد غنحيدو الليكوش القديمة وغانخدو شي منديل اللي غادي يكون فازك شوية و نضفو الطفل مزيان و نمسحو ليه جميع الاماكن و ممكن نستعملو شي كريم ديال الجلد و من بعد ناخدو ليكوش لاخور نلصقوه بطريقة جيدة